عندي حوالي خمس أزواج من الأحذية، وثلاث قبعات، وزوجين من النظارات الشمسية. الأحذية تختلف حسب المناسبة، والقبعات والنظارات تضيف لمسة أناقة وتحمي من الشمس.